Истифодаи системаҳои назоратӣ метавонад ба таъмини амнияти миллӣ кумак кунад. Он метавонад ҷиноятҳоро пешгирӣ намояд ва тарти тартиботро нигоҳ дорад. Аммо аз ҳад зиёд назорат метавонад ҳуқуқи шахсиро поймол кунад. Аз ин рӯ, истифодаи онҳо бояд бо назорати қонунӣ сурат гирад.